दुध त बहुत जनावर सबके भि अपन अपन थरिके रहेये जैसे कि अब होगेल । गाइ आ भाइसीके दूधने कथि फरक बा आब भाइसीके दुध कहेके बहुत मोटा रहैये । लोग स्वादके लागि खाएके लागि ठिक बा भइसीके दुधके दही भि अच्छा बनैये । ओहिसे लोग भइसीके दुध बेसी दुध दही कहके कहैये औसनके गाइके दुध होगेल गाइके दुध पतला रहेये । जैसेकी लैका सबके खियाएने अथवा बरकी आदमीसबके खियाएने उ कथि रहेलात पतला भेलासे पचायला सजिलो रहेये आ भैसिके दुधने मोटा रहैये गर्मी होइये । भ गाइके दूध पतला रहैये थन्डी होइये औसन्के होगेल बकरीके दुध बकरीके दुध भी गाइके दुधसे जादा पतला रहैये । काहेकी पहिलाके अदमी सबके बकरीयेके दुध खियाके लैका सबके पहिले बकरियेके दुध खियाबे त पचाबे ओहिसे हम कथी कहैतारी कि गाईके दुधने भैसीके दुधने बकरीके दुधने कथि फरक बात गाईके दुध भैस बकरीके दुधसे हल्का मोट रहैये । आ भैसीके दुध गाईके दुधसे हल्का मोट रहैय औसङके गाइके दुध थन्डी रहैये भौसी के दुध गर्मि रहैये इहे गाई भैसी के दुधमे फरक ।